Misy tokoa ny sakafo zay tsy haiko ny mahandro azy kanefa tiako hianarana ny mahandro azy de ny spaghetti bolognaise a, zay hitako teo amin'ny fahitalavitra ary hitako mihitsy le izy fa matsiro fa efa nihinana tany amin'ny hôtely aho.